ko lati ko ngaɗata subaka tawe e heɓi ko ngattuda e redumaɗa ko yawi ko torrotama. Ta joɗiɗo e wodi golle tawe a wodi kosan ma e boyri. Ta heɓi kosan e boyri woɗundi walla subaka a yari bo a tawan nyande maɗa ko anyamai yade jamɗe sappo e ɗiɗi e ɗo fu torrotama a tawan nafakan, anan ta sunon mu un wunu